﻿Oïme jokuanunga reta, erei se mbaeti aesa, erei oime amope jokua nunga reta oyoesava <hesitation> guïramiipeguaiño ipuere irü oguapi oï ya se kuña ndie, kuimbae okeyae jokope, ipuere <hesitation> oyoesarupi jaeretaikirei oñomomiari, ani jokoropia jaereta guira yembongueta jare oyokua, por ultimo ojo reta jae i`puere oyopokua katu jare oyoaiu, jare oyopota reta jare jukurai jaereta ipuere omoforma mopeti hogar